Qaldirg'och, <hesitation> suv qushi, baliqchi qush, mushuk qush, o'rmon qushlari, qizil qush, qora qarg'a, yovvoyi qushlar, tropik qushlar, kalibri, qora qarach, jasmin qushi, yashil qush, yalpiz qushi, pingvin qushi, yal- ko'k qizil qush, <hesitation> kalibri.